التاريخ <hesitation> أخبأ عليك ما الذي يح- يحمله التاريخ، يكفي من التاريخ أننا عرفنا عراقة عمر المختار وكيف له أن حارب الإطالين ولم يتوانى عن محاربتهم حتى يحرر لنا البلاد ونستلمها منه بلدا جميلة براقة كما يراها العنام.